Ndlamndo na wu manani adi Kanumbu. Kanumbun mananiyi ayimia ti jilini da, jili da Kanumbu. Wolin cuwukan yamnia manayei, yan yamma n ndoku kraka ngaaye ti da manayei. Cuwuka da yamma manayei. Bundo wuyi halas direk awo ngede bo. <hesitation> Na jili ngede fannina da bo tida halas manani kidako ti ayimia tida jilini ye ndlamni ye towo awo ngede manati bo na. Ti burowu lik- likuwo ngillaro walja adi daba jili ngede gowon yiyi. Kuna na lan tumu da kuna jilinum mananun tamia da. Adi da ninkambenun. Ninkambe kura marrawayit kam kuna ndlangu noyinuwa tida kam fasuruna, kammiyi ni damia ndlanumso, jilinumso, yamnuso adi da ni ni ta kam do filenjiri. Kuna andi kuna kuna lardaá kuna afrikiye kraya awo ngede kammiyi nonji bo. Kuna tumu kam la na lan tumu direk tumu kanumbu mananun tamia da kamma kam adi na akedi njei, kam adi na akedin kodowo njei hadur yammayi njeli. Yamnummaye n ndoku kicilan dami. Ndlanumma awo tina da bo, ndlanumma gillaro manun rimu mananun tamia adi da ni ni da ninkambenummuwo ninkambe ngede bo. Ninkambe ni ndlanum nonumbu ayiye nonumbu <hesitation> ni kam fasuru na.